Leydi Indiya woni to ɓuri ko toye dinaaji e ɗemle ɗuɗɗi, e ton e wodi Hinduen, e kiristaen, tokkoɓe laawon jew. E ɗemle bo ɓe ngodi Telugu, Bengali, e ɗemle ɗuɗɗi. Nerendra Modi kanko woni Ardiɗo leydi nden mo joni.